A' jabonej k'ab'et ti'ij tulakal a' makoo' kup'o'ikoo' unok' ete jabon, te'lo' ete ja' ku- kup'o'ikoo' uk'ab', uyich, uchi' tulakal b'aylo' k'ab'et a' jabonej tulakal a'lo'.